كل شي في الحياة له ايجابيات وسلبيات واكيد سلبيات الفن بتكون مثلا في الإنحطاط الإنحطاط الأخلاقي ايه شي يكون يحث على الكراهية او الطائفية او اي شي له رسالة رسايل خفية مب زينة هاي الشي السلبي واكيد الكل يعرف هاي الشي